ཐ་ང་གི་ན་ཆེ་བོམ་པ་ཆི་ན་ང་ར་ཆི་སོག་པོ་དུགས་ཀྱུ་དེ་ཧེ་པི་སྔ་ང་གི་ཁབ་གོ་བསམ་ཏུ་འགོ་ཤེས་ན་ཆེ་སྒྱུ་བའི་ཧེང་ལེའི་ཁོང། ཐ་ཏི་གྱུ་གུ་ཤེས་ཡིན་སྣ་བསམ་ཐང་པོ་ང་གི་ང་ར་ན་ཆེ་ན་རུ་མི་གུ་བི་ཀ་ང་ངམ་ཆི་ངའི་རྒྱབ་ན་ང་གི་ལག་ཆ་དེ་བག་སྒོབ་དེ་ལེབ་སྟི་ར་ཁལ་ཕུད་ཨིན། ལག་ཆ་ལབ་གུ་ན་ང་ལོ་ཁོད་པོ་བེ་ སྨན་པ་སྡོམ་སྦག་གཡུ་གུ་འབེད་ཕུད་ཁལ་ཕུད་ཧེ་ཁ། ལས་སྔ་ང་གི་ད་ལྷ་སྡུ་སྟངས་དཔའ་སྒྲོ་སྟིས་ཚེས་མཚང་དེ་ཆུ་སྤེལ་ན་ཐོམ་ཅནེ་དམའ་དབའ་སམ་ཚེས་ཉོ་སྨོས་སྒྲ་ཆུ་ཧེ་ཁལ་ལྡེ་ཁོང་ཐེན་ཤེས་ཨིན།